ס'איז אייביג ראטזאם צו פרעגן א ארטיגע איינוואוינער פאר הילף, מ'זאל זיכער מאכן אז מען האט א שטיקל מאפע - א מעפ, ביז מען קען זיך אביסל אויס מיט די געגענט, און וויפיל סטאפס מען וויל גיין, מען זאל זיכער מאכן אז מען ווייסט די וועג ווי אזוי מען צאלט צו ס'איז מיט א טיקעט פון פאראויס, אדער אויפן באס און מען זאל א גאנצע צייט האלטן אפן אן אויג צו זעהן צו מען גייט אויף די ריכטיגע וועג.